أهم شي أختار الوقت الناسب, وأكون صادق, <hesitation> أشرح الموقف, وأتحمل المسؤولية, وأعترف بالخطأ, أقدم له تعويض عن الخطأ اللي ارتكبته, أستمع إليه بعد- بعد الإعتذار, أمنحه فرصة للتعبير عن مشاعره, أتعهد بتحسين سلوكي, و أعطيهم وقت في التفكير, أهم شي.